Gn'Alimagny agny <noise> da mafana fezay fezay. Mafana <noise> lalandava agny fa lafa amin'ny fotoa gn fahavaratsy da manitsy; <noise> da tena manitsy be.